Tsy de mpamonjy hôtely fisakafoana aho ao anatin'ny- ny androm-piainana <noise> fa mahandro any an-trano. Zany hoe tsy manana hôtely fisakafoana tiana indrindra aho fa mikarakara any an-trano no tena mahafinaritra ahy indrindra am'resaka sakafo satria miankina am'sakafo tokoa ny fahasalamana sy ny rarin-tsaina zay tokony ho- hoesorina.